والديا اللغة الأم نتاعهم هي التونسيه بطبيعة الحال لأنها لغتهم اليوميه، أما بالنسبه للأجداد في العايله من جهه الأب كانو يتكلمو التونسيه و العربيه الفصحى، و من جهة الأم كانت عندهم علاقات باللغه المحليه مثل الأمازيغيه، يعني العايله عندها مزيج من اللغات الي تعكس تاريخها و تقاليدها.